ତୁମ୍ହେଂ ସର୍ଵଧାଵତ <hesitation> ତୁମ୍ହେଂ ଆପକା ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ। ମେଂ ଆପକା ସ୍ଵାଗତ ହୈ ତୁମ୍ହେଂ କ୍ଯୋଂ ବଲଲା ଦାଖା ହୋଚା ମୁଝେ ଖୋଚେଂ। ମୁଝେ ସୁନ୍ଧର ଭାଵନ ତୁମ୍ହେଂ ବାକ୍ସ କୋ ସ୍ଥାନ୍ଦର କରଵା ବିଲେ ସୁଝୀ। ନା ଗଭୀରତମା ତୁମ୍ହେଂ ଜୀଦ ଧରୀ ମୁଂଦା। <hesitation> ଅଲାଈଲା ପ୍ରତ୍ତିକ ଧରା। ଯହାଁ ଜବର ତେ ମରା ମୁନା ପରୁଛୀ।